مهال وېش لرل په کار او ژوند کې د وخت او انرژۍ سپما ده. هغه کسان چې د خپل کار لپاره مهال وېش لري خپل وخت بېځایه نه ضایع کوي. هغه کسان د خپل هر کار لپاره مهال وېش لري. د خوب، لوبو، ګرځېدو، خوراک، عبادت، مطالعې او نورو لپاره. کوم کسان چې د کار لپاره مهال وېش نه لري هغه تل سر ګردانه وي. مهال وېش لرل سړی له بې نظمۍ ساتي.